Raho tsy le-ts-le mandany fotoa lavabe nao fa mioma fa eo ho eo amin'ny Limy minity ny fotoa laniko nao mioma raho.